Арабистони Саудӣ то замони кашфи захираҳои бузурги нефт бештар аз иқтисоди қабилавӣ ва тиҷорати ҳоҷиён вобаста буд. Кашфи нефт зиндагии мардумро аз зами заминҳои биёбон ба шаҳрҳои муосир бурд. Даромади нефт имкон дод, ки роҳҳо, беморхонаҳо ва донишгоҳҳо сохта шаванд.